आपन छाव जा अस्पताल में चाला। <noise> अर वा अपनी पचान को डाक्टर रेवे तो आपन ऊके गने। फैली फोन करके पूंछा के तू का हेगो र भाया। <noise> अस्पताल में हे गो या नि हे गो। कतरी मोड़ा आगे ,फेर ऊ पुछे के को काम हेगो के भाई कई बीमारी हेगी। के यार मु अत्री बजा अंगू। <noise> आर ई बीमारी की दवाई मरे गने हे या नि हे ऊ आशय बता देगो। फेर आपन उसे मल लांगा बातचीत कर लांगा। <noise>